घोर बार मा सब ठीक ची? या जीवन मा कुछ परेशानी ची ता मेते बाते सकदा तुम मैं तुमारु दगड़िया ची साथी ची तुम मैते ब्वोली सकदा अगर कुछ भी बात ची यन जू तुमते परेशान ची कनी।